Nëse do të isha një bujk gjatë një thatësire, do të përpiqesha me mbrojtë të mbjellat duke përdorë sisteme të ujitjes me pika për me zvogëlue shpërdorimin e ujit. Do të mbuloja gjithashtu tokën me pleh organik për me mbajtë lagështinë dhe për me mbrojtë rrënjët nga nxehtësia.